हाउ मिठो भी ओर नमकीन भी दुइए चाऊ खाणो मिठे लेइ आमुक कार्बन डाई बेटों और नमकीन भी टिक लागो मतलब बड़ियां से अ खाणो मुझ मोजे आअ नमकीना के ओर मिठे मुझ आमे एजों खोउ जसो खीर गुड़ चीने। एजे चीज पसंद आअ ओर नमक का भी एजो अ कि बिना नमक को त खाए ही ना सकि बिना नमक वाडो कहो खान्दे खाण के साथ भी नमक लाग।